Mi yeloto Tomi naiwi So tawii miɗo waɗa feewde e mawnde ngam heɓde nduɗɗa, mi waɗataa njahde nder waɗe, tun tawa maa mawɗo am waɗataa nder njam kono nde miɗo njiddude. Ko nde miɗo waɗataa waɗude njam e yimɓe ɗon waɗa waɗude ɓuri jammaji ngam waɗude njikkaaɗe ngal kala ko ɓuri waɗnde ɗe.